tik minndoꞌ win dele xlaꞌnma guꞌnnkluwma ideꞌdma goꞌb lo, gëpná xnu kwloꞌb, primer guslolá ti xkin yu kwzëꞌ goꞌb kwzëꞌ kwloꞌb wen wen së goꞌb lyu iloꞌb, xka xloꞌbma ti goꞌb dele naku tib minndoꞌ win guꞌnnkluwma tsëw së së goꞌb lad derech y lad kwama xka.